أكيد أفظل إني أكون فنان كوميدي ، مش راقص مشهور ، الكوميديا تجعل ال-الإنسان يستمتع بالحياة ، يعبر عن الأفكار بطريقة مظحكة ، الظحك يقرب بين الناس أحب إني أكون جزء من هذي اللحظات الجميلة ، مع الرقص أشوفه ماشي مهم بس الكوميديا تتيح لك أنك تكون أكثر إبداع ، وتواصل مع الجمهور ، لكن الرقص إيش يقدم الرقص.